जीवन रक्षब दवाई काजे पेंटेंट करानु एक गणु कोठिन ने सामाजिक मुद्धोच्छे। इरमा दवाई कंपनी काजे <hesitation> नई नई चीजन <hesitation> सूध करने में जानना माई प्रोचाहित करें। लेकिन एर ती दवाई अलसन महिंगी होई जाए, भावानसन बड़ी जाए दवाईं काज। हर मां सरकारन भागिदारी होई जाए ने <hesitation> फिक्स लाइसेंस बनाए दे, तेर जोर ये सौस्ती दवाई आम साधारन मानुस, आम मानुस काजे मिली जाए, तो जराक वारू रहोगे।